ŋo togeleŋ na kon ŋiyun 'n kokon na 'n tinda ŋun tinate tomurek an lupundi kaŋo i reja na porogo ko kukunda na sayi naŋ ŋojik mamatara i sukulu

Kenda na ŋarakinda ŋutuu kode' mede niyo' yi pujö na ŋo' nagon nan a petakin na ko nan wejale weja konda na kita nagoŋ nan ŋaŋarakindi 'barik ko nan 'dok metemet di gairet nagoŋ nan a jon i loki na kenda i jur na a na'böt

kenda na to'durjö kode tinda mede na bgoŋ nago i kpake nagon ta liŋ kata yu koŋö na 'depani mede taliŋ kata ko toyiŋakin 'borik na su ta liŋ bubulö ŋarakinda mede ni yala 'dok ta ŋaŋarakinda jur na 'dok i kpakiyat ka'de ka'de

sukuluöt ti jur ko petesi ti kenda a tikinda ŋojik ti jur i liliyunda na'börik bgoŋ a ka'dolak lo'but lo jonda taliŋ ko lo todindö ŋojik lo'di'dik i konda na ŋo na'but nagon to'dureni jur

ai ŋiro lo anyen gboŋ ko bitamin ko de manyen gboŋ ko mugun na 'but ti lepeŋ lo yeyesu ŋo gege prutś ŋo gege lu'dayäki ŋo gege lemun ŋo gege paipai kilo ŋo lo jonda

a tinda na köŋön i denda di ayi diŋit 'duresi' kata ko ŋutu kenda 'boŋ koŋ ko jur lo kode' ko gboke lo ke' 'durjo i na maatu a kpiyet naŋ di kilo ŋutuu i na gboke kan a kenda a puji' köŋön naŋ ko gayeraji gboke lose lo gboke lose lo i puru' a loron i pirit naŋ na kwekwelen

togeleŋ na ko ŋutu' luwalet lo tu kula yiŋga miyen yi diŋit nayit na kula na tomiyesi' kata parik tomurek ko pirit na a welan

a ŋo' logon ŋutu kulo nyanyar parik yani kaŋ i keri ni na yani a loputu nye na luŋu jiŋgwa a ko yani 'diloŋ na gbanda

sukuluwöt kune kaŋ gboke ni tiinda ŋojik kulo yi pasi 'bura yala ŋojik kulo tunyöyi ko 'dötilön lo'but ŋojik kulo memeta 'bura ko tisalin kulo ko de katodinök kulu yi sukuluwöt yu yala ŋojik kulo ŋaŋaraki yi kpake naŋ ko ko nyobulö roba na 'börik yi sukuluwön yu ko 'bakan na ko monyejin kase kulo ko ŋotejin kulo ko ke tuwan kilo ŋojik bubulö ropaji ko sukulu na manyen ko bubulö ŋarakinda na 'börik a tindi yi na mede kune yi gboŋ ko yenet na sondu na ŋojik kulo yi sukulu a ma'di ko ko ko puwet na 'dit

ko nan derjar 'döt naŋ nan nyanyar parik kega parik a ŋete nan 'de'dewunda nan tikindi koloŋ 'bösit a nan 'bidi'bidö aun ŋerjiŋerjá nan laalalaju um tikindi piyon um 'bukäkindi gbalaŋ na kuku na ti pupurukin 'burá um tindi ŋete na a jone jo a nan yurjiyurjä di 'borot ko köyimöt

aa do pujö naŋ di yani ŋutu' na wate kune yani ne diŋit ti' i na gurusutöt na 'dit na do pujö naŋ di kine yani weweja 'yököndu na yina gurusutö ko kuwe nayit na a na'dit

ŋutu kulo moka junya 'boŋ ko wörö i pirit lo a putut 'boŋ wörö 'bakan na kamuka 'boŋ kodo ma ŋutu a moka ko pirit lo putut ti ŋutu wöröni ko kamuka ti ŋutu kukuwö a loke i diŋitan liŋ

ŋutulu kulo moka ret lo yola' ko möju na taba parik a kule' kulo moji' yawa 'boŋ yilo ret weweja rereŋo ko kilo ŋo' a kölö

anyen tengu yoyonŋesi diŋit na pele 'ntoto i tandaruwa kata yal ann iti i mateneti yi mukök na pele' i mukök na yapani murek yapni bukiyen ai diŋit 'ntutu yu i mateneti nyena ŋiro lio lo a gboŋ ko kule golesi i yuŋe ni

um a ŋarakinda yi kikolin ka'de ka'de do pujö di denda na 'dokoo puwet naŋ a ŋarakindi mede niyaŋ na

kenda na todindö ŋutu' kulya ti ŋarju na kulya i pirit na geleŋ ko i kita i gurupon ka'de ka'de

kenda na a ŋarakinda nan yi denda na yeyesi' na'but naŋ yi jujukin ŋarju yi pirit na geleŋ ŋo jonda tomomoret 'bura yi midiijin

ret lo yola' lo pupuö i suket yala ko lele ŋutu yola' konu nyoga do 'dok pupun i lo ret ko le ŋutu yopingö konu nyoga do pupun ma do bgoŋ a moka i lo ret lo yola' 'dek ko lele ŋutu yoyola' ko kukutörö nyoga yala 'boŋ'ben do tutu i pirit nagon ŋutu kulo sukokindö jore kata yu asan yu na a dena ŋa loŋ ko lolon sikili lo ayan

eee nan a ko pujö

ŋutu luwalet lo ködö ti nyesi' nyesu 'bura ko ti puji' pujö diŋit yuket naŋ na'but a nyen lepeŋ a yinga lure' i diŋit ta liŋ

ko kulo a mörju gboŋ i pirit na geleŋ i diŋit na tögölönyön asani toyinŋakin kata 'börik nase yala ŋaŋara na kitajin 'dok i pirit na geleŋ na nye na tinda ko bubulö gboŋ yi pirit nageleŋ jadu yi diŋit na go'

yöyöŋesi' naŋ ŋwajik nawate kune pupu kaaŋ yi gbokiyot yu kune a kulya ti moka na pelela tomurek a tiki nase koko yi konda na kiteesi' ti mede 'boŋ kodo kine konesi' mindi komonye kulo tötödinö ko ŋwajik luwaliyan kulo tötödinö

kitaesi ti kenda kune a ŋarakinda yak 'lo wora kolo yi kpake nagon yak 'lo wora ko lo totodindi ŋojik kulo a puji koŋon 'dog ŋarakinda yak lo wora kulo a ko de puji gurusutot na 'dit na yala ŋojik lo 'di'dik kulo a ŋarakinda ko koŋon nagon a ko puji kita koo puji' kita nagon ko molu ŋarakinda 'barik a to'durji jur lo

nan nyanyar yiyiŋga rinö ti kanisa parikn na a madi' kule' logoŋ kade' kulo 'dok nan yiyiŋi

ye yi kata ko kimaŋ lo waya kaŋ i bgoke ni

nan tu i kadi na wini a nan tikini' wini lo lelenga kuru 'böŋ i mkök na yapa geleŋ geleŋ

sukuluwöt kune ŋarakinda yi todindö na ŋojik kulo yi ko koŋön na tokelan a ko dawala na kilo ŋojik

'n bubulö tiju 'börik yi yöŋesi' na poonda yi diŋitan liŋ́ yi kikolin ti ŋarju na kulya ti yöŋesi' kuwe' ko julin kode' ju' niyo' na'but naŋ bubulö ŋarakinda na nan ko yeyeesi' na'but

kenda na ŋarakinda na i titimba na kulyá na bgoŋ i gboke ni kune a köti tindi na i pujö na kikölin ka'de ka'de lo ŋaŋarakini a nyen ŋutu kune ponda koke i kine kulya

a togeleŋ na do kaka'yu kine yeyesi i wara piritän moresi a nyen dó pujä kulesi lo togo'yu dó tomurek na ti dó kwakwakwadú

un jujukinda ŋojik na'di'dik a i koke ni kune na gong gbe ko ŋojikan kase kune adi ta 'bu'bulä yitö bot yi sukulu ko ŋojik kolo ke' woraki kiŋajin murek do 'bu'bulö yitöji' wa' yi sukulu do ti kekenadu ŋor kenet naŋ do mindi 'duddö kata ni na lisa do pupuja kita na'but naŋ do ŋaŋarakidin 'börik ko yilo ŋiro let molu

nan gbak gboŋ ko pusök yi jujumbu na kulya ti keriyat anyen köti' kotumolu bubulö tojumukinda na ŋojik kuwe' ŋetot yu

a tikinda yak kune yi gown ko yeyesi na geleŋ yeyesi na tinda ta yi toyiŋakin na bit yala a lo yi denda na koŋon na tinda do denda na kulya ma'but ko narok nyena tinda yak kulo yi gwon yi pirit na geleŋ medeni

ŋutu na ko pele na suluja wörö i jibitali ko lepeŋ bge ko yapani murek

yani beret na yuganda na gboŋ ko lemesi' musala togeleŋ loruwö lotor a ko loparaŋ

beret na yuganda na gboŋ ko lemesi' musala lotor loruwö a ko lo paraŋ

i diŋit na gayesi kenda na ŋarakinda nan ko koŋön i yeyeju na kule kitaesi logon 'n kokon man ŋarakindi 'börik i diŋit na'dit na

ŋo' wöriyet lo ropa ku'dik lo a gari

a lwogu mede niyaŋ na yi roba na ŋwajik yi sukulu ni kolum kine gurusu naŋ ködö ropani kilo ŋwajik yi sukulu ni kune de tokitayini' yi galeni na sobun a ko sukari mede ni

yani ŋo' lo tikinda ŋutu' yani yi pujö na yilo ayan na a ŋara na leleŋesi' a ko morja na ŋutu' na nakwan ko ŋutu' luwalet ko do 'ba 'bakan na gayesi'

piyesi' ge do ŋona sorondu di so naggo' kode' nawin yala piyoŋ kune do möju daŋin muda yi lor ni

ŋo narok nagoŋ ŋutú pupu i ŋarju na torob́o gboso lelekesi kune a pujä na reto katekate logoŋ ŋutú lo tokitaju kilo toro'bo kulo gboŋ ko se ret gbeŋe so'bi ŋutú weweja pundä i 'biyet na ŋutú lo gboŋ ko i lo ret

n'yuddo lisórit janjaru ŋete kabeji dodo ee ko kulok a ko kule' kudaraka gbeŋge guwapa maŋga

aa yina miyen na moyit do weweja möju na piyoŋ na pape' anyen tonoŋga i na miiyen na parik na

yi' wu'yö ka' ka'dolak kulo kaaŋ gboke ni ko gumba na guralan

a yilo ret lo yola lo do pujö ko do tu yi piritön ti moresi a mado gbong a moka yilo ret kodo tu yi piritön to moresi miindo ti do mukemuk kutuk net na ko kitabara

kinyo kulo luluwa yi koloŋ nye naŋ a 'burön yala kinyo ge lokore ko juwe a i luluwa yi ŋotat yi kimaŋ nye naŋ a 'burön

kenda na ŋarakinda na yi lilija na kulya na'but a ko na kulya narok yani na'but kene a do 'dumaddi' se a narok kune a do kö'yi' se yina ŋarakinda yina 'busan na sukulu na ŋarakinda nan tina

ee suluwa na kita na tujarju na pölyölyö'

nan bubulö tiju 'börik a nago i kiden na yeiyesi na ponda ko kulya ti yoŋesi ti perok liŋ ko kenda na bibilia anyen togo'yu nan ko kulyesi logon kulu 'dok a ti yoŋesi logon a wurö i bibilia yu tindi nan bge'de a nago ko 'börik